په دېګ پخولو کې مختلفې ډېرې مصالحې کاريږي، د مثال په ډول که يې ووايمه کورکمن، دارچيني، لونګ، لاچي، ګرمه مصالحه، د دېګ عادي مصالحه، تور مرچ، سره مرچ ټکېدلي. <hesitation> ورسره ورسره <noise> هغه مصالحې چې تيارې راځي مثلا د يو دېګ دپاره، کمپنیو جوړې کړي دي. د مثال په توګه د برياني مصالحه شوه، د يخني مصالحه شوه، د پلو مصالحه شوه. اوس خو لا نورې هم ډېرې زياتې راوتي دي، د چپلي کباب دپاره خپله مصالحه راوتې ده. او داسې نورو تقريبا هر خوراک دپاره يو مصالحه راوتې ده.